Nto ogba de m-ma oven yida n-ma mi-nbo bam mno bẹng ini izeme ibim iko ạbazi bẹng ndoro emo ne bo nongho bibhe anyi ntak nam m-ma nued je nwa asi m-ma jẹ nwa ngo̱bo mo ugobo denene moni mfemo eta beng ngɨ̃no nyi emo nyi emo n-ne chapter bonungo anyi ise de bonungo anyi ga nwed ọbazi nwe emo ane afa abo ga nwed obazi anyi, beng ibomo gang nwe igomo iri ize zege ege eje nwe ikwu imia emo mbome mibia gwa mbia gwa eje nwe isi iduda eto evone iri ize dege evomo yam nto mọ igomo nwẹd obazi nwe igo̱mọ ina evome igomo ina oded ga imie dong ijomọ ikwu o̱kwu onne ma bam iri diri ni-imia emo ma ese angwe̱ aro agomo̱ agomo akake etu ye ano anung ase wa ne̱ nugo ma bam ga eje nto e̱vomọ <hesitation>